ང་གི་གཅིག་རགས་བལ་འཕགས་ཞིག་འགོག་མེལ་འཕན་སེམས་འཆའི་འཐུང་ང་བྱང་འཛོམས་སེམས་འཇེཌ་དལ་འདས་གཅིག་རགས་བལ་ནས་གྲོང་འབོམ་འདས་དང་རུ་ངའི་དངོས་པོ་གཉེས་དེ་ལའི་དགྱོན་རབས་རབ་ཞིག་ཅུང་ལེགས་རེས་དེ་བར་སྐྱེད་ཉམས་མདངས་པ། ཐ་གྱུ་བྱིས་ངའི་གཉེར་དེ་རུ་ཡང་མཐུང་ནས་གྲོང་སྐད་བབས་དེ་རུ་ར་འཐེག་ཁ་ཁྲེགས་ཐོམ་ལེགས་ཅུ་ཞོགས་གཅེར་སྐོང་བར་མཆོག་རབ་རྒྱུན་རྫས་ར་དེ་བ་བར་འདས་སྟུམད་ར་དེ་བསམས། ཐ་འདུ་གྱུ་སེམས་ངའི་གཉེར་ནས་དེ་ཛ་ངོ་མཉ་འི་འཆིས་ཟླརིགས་དེ་བླ་དག་ᵴེཡ་དོ་ར་བ་ཕྱིགས་ཟུཤ་ཁྲོད་དེ་ཁᵴེགར་འགྱོ་པ་མཁོན་དེ་ལའི།